لا يكون عندي زر للرجوع بالزمن، لكن ليش أوجف الزمن؟ يعني ليش كذا نسوي بوز وما أدري إيش ونفضل كده بوجت ما إحنا؟ وبعد ما وجفنا الزمن، وش يصير؟ شو الأحداث؟ ما أحسها بصراحة يعني، لكن برجع بالزمن وبتحمس وأشوف إيش صار وما أدري إيش، أحس وناسة.